Laha ty fomba fiasa fantso amy ty fizarà rano aloha, miankina amy fizarà rano iny avao. Laha baka ampotony any raha iny, fantso raiky avao ty manday azy. Lafa avy antrano na avy ambahibo, afaky zarazarà maro raha iny, arakaraky ty fizarany avao. Laha mizara efatsy i le, efatsy zany ty atao amy raha iny eo. Laha mizara limy i, la limy ro atao amy raha iny eo.